ااا طبعًا أنا لعبتي المفضلة أحب ألعاب التفكير. شطرنج لأنها تنمي الذكاء والتركيز، وأحب ألعب سوكودوكو- سودوكو، وأحب ألعب الكلمات المتقاطعة والكوتشينا، وكل شيء فيه تشغيل للعقل أنا أحب ألعب فيه.